nam tokkit gaf tok ,nam tokkit gaf tok jar tok bare tateti ijeme irdufee, jarkunen tatete akan womidasiti, dub wonin yeden jaranyaa isen dargaa arratan yaani wontan midasiteni won lafa tan kotteni. Dub wontan yom itdabdeni edeni gafetee? Won akanantun akama dansa edeni akan shauraa namkun jarkan. dub won akanatan midaffeteni edeni gargale dawwota won akasisun irrit.